اول دوه یا درې هګۍ ماتې کړه. یوه کاسه کې یې ښې سره ګډې کړه. یو څه مالګه، مرچ، او که خوښېږي دې لږ شنه مرچک یا پياز ور واچوه. یو کوچنی پتنوس یا کړايي ګرم کړه. یوه کاچوغه غوړي ور واچوه. هګۍ ور واچوه او سر پرې مه ږده. تر هغه يې پخوه چې سر یې هم پوخ شي او بیا یې واړوه. په دواړو خواوو یې یو څه پخې کړه، نو تیارې دي.